يا أهلين يا هلا والله كيف حالك؟ توني أفكر ليش ما نتغدى مع بعض اليوم؟ عندي شغلة في راسي وأبغى أشاركك إياها. ممكن نلتقي في المطعم اللي دايم نروح له الساعة واحدة. أحس لازم نشوف بعظ ونسولف مثل الأول، لذلك خاطر خبرني وأنا بكون في الإنتظار، يلا لا تردني وخلنا نستمتع مع- بالغدا مع بعض ونسولف ونطقطق.